مزايا الشهرة ان هي حاجة حلوة أن حد يكون مشهور بيقدم حاجة حلوة أن هي تفيد الناس والناس تعرفها وتقدر أن هي تتفرج عليه وتعرفه عيوبها أن هو ميقدرش أن هو يعيش حياته براحته لو هو مثلا مش عايز أن هو دلوقتي يشوف حد أو يتعامل مع حد أو وهو ماشي في مكان أو بيتفسح في مكان ف حد يقابله أن هو ميقدرش أن هو ميسلمش وميقابلهمش كويس فا دي عيوب الشهرة